Yo nti nabourou comme nabouro ngana bogou i ganagni taŋana gounéŋa kéta. awa nké ma arayé wori i ga mé arayini geumagna falé yiga rékhé. Awa nabourou béni ga kané, kha béni ga kané, kha béni ga falé khandi botou i ga taŋana yiga rékheŋa nokhounbé, khanda diofé no khassou na yigué, na ken bana tou nabouroun kou ŋarayindé nz ken bana kengafé hakhilén tiya i ga tini won daga dokké, won daga doké, kou béni ga kané i gana taŋa nokhou bé i na kha kha taŋandini dono gna. anda taŋa donoŋa kéta, séli sokké yaga no ma dji yaga no khassou na bonoficéyi, na boure nké kara nké ni ké bana touwéyi.